De to de tomatl, de xitomatl, de huajillo, <noise> de chile pasilla, um, de guaguacatl, de yaca quichichiuah salsa, de ino yaha, huajillo, sa.